एबे मोर एबे डौल डौल लुगई पेहेरेके एनुने किसिमक लुगा पेहेरेके डौल लगसौ एबे जाही यापन उसार हसै ओसने नै पेहेरेके डौल लगसौ । एबे यसने हख्ते हख्से फेरी एबे मोर सबदिन जसो एगुडे किसिमक लुगा पेहराइ हसौ, एबे ओपरा एगुडा सर्ट हसौ तर हसे एगुडा कहदेउन ट्राउजर टाईपक हसौ हसे तर चप्पल । एबे जम्मा जना देखैक देखैक फेरी कह्सउ एकरेके इ सबदिन एसने पेहेरसिहे रे कहके, एबे मोर त उ धरइली स्टाईल नहिया भेलौ । एबे...एबे मोर त उकरही मा एबे उसार लगसौ एते ओते जाइके, काम करेके उहेसे मोर उ एबे यापन एगुडा धाराइली तरिका भेलौ पेहेरेके लुगाक ।